<hesitation> álámɩná sɔkɔrɛ mɛ dúúnia ɩí ná sɩsɩ ɔɔ bɛŋtɩ. Lɔ mɩnɩsíɩ álámɩnáá bɛŋtɩ, kʋrʋʋ kʋní mɩnɩsɩɩ ɔ bɛŋtɩ. <hesitation> bʋʋ lɩ́na, ba tɔñsɩ ñŋsɩ dóminá gnɛñ nɩ ñŋsɩ ŋ ná átálʋná ŋñ foééyá. Bʋwɛná kɔɔ kɔníya kaa yúkú álámɩná ŋʋ na bʋ yelé ɔ bɛŋtɩ. Ññ bʋrʋ ŋʋrʋ wɛ ɔtíɩ lɔlɔ álámɩná, ɔɔ mí álámɩná kɩgnɔŋɔ, mɛɛɛ kʋrʋ kɔní kaa yúkú ɩ mɔɔmɔmɔ ɔɔ mí álámɩná kɩgnɔŋɔ amá ŋñ kaa ná sɩsɩ <hesitation> ɔ kɩgmɔŋɔmítɔ mɛ, ɛɛin girimáñkáɩ karɩí káa kɔnɩ bʋlɔ, ɔ bʋ bɛŋtíɩ ŋñná sɩ bʋlɔ ɔtáa kaa yɛ ɔɔ mí álámɩná kɩgnɔŋɔ báa bʋrʋ ɔɔ. Bʋʋlɛtí, ŋñná sɩsɩ <hesitation> álámɩná ɔ sɔkɔrɛ mɛ, bʋʋ yála ka bɛŋtɩí gbʋrʋ! Mɩnɛ, ɔ lí kala tɔtɔ tʋrʋmɛ, ŋsɩbɔɔ bánáá wáana yelé ɔ bɛŋtí ɔ sɔkɔrɛ, tɛfɛ ñŋ álámɩná ɔ sɔkɔrɛ dúúniayamɛ, álámɩnáá bɛŋtí báa abéeré, álámɩná yɛ ŋɔɔɔ bɛŋtíyá yá. Háálíí bɛŋtí, wɛɛnaá bɛŋtí, lakasɩí bɛŋtí. Bʋyelé álámɩná, dza ŋñ ɖoró, siminaá vɔŋ fɛnɩ gbáñ-gbáñ-gbáñ, ire ŋñ ɖoró siminaá wɛ fɛnɩ yɛbʋyɛbʋyɛbʋ. Ŋnáa? <hesitation> Álámɩná wɛ mɩnɛɛ ɔ dúúnia wɛ, ɔyɛ ŋɔɔɔ bɛŋtíyá yá ŋtáa dzɩñ bɔɔɔ bɛŋtɩí ɔɔ. Bʋ yelé álámɩná ñŋsɩ ŋ ɖoró lɔ ŋ ná sɩ ŋ siminamɛɛ kɛ vʋ vɔŋ fɛnɩ gbaagba gbaagba, bútina ŋtɩ ŋ laákaarɩ lɔ, na bʋká ñ bɔyɛ ɖaɖa álámɩná ɔɔ. Tɛfɛ álámɩná wɛ bayɛ lɔ áláma. Mɛɛ lakásɩsɛ sɩrɩ bɔɔ ba naŋtʋbaá yɛ bʋʋ yelé baá bɛrɛsí ɖaɖa áláma. Barɩ wɛ ba yɛ ɖaɖa áláma, amá wɛɛna ŋarɩ wɛ bʋʋ bɛŋtí bʋ tʋna, ɔɔ bɩrɩssí lɔlɔ álámɩná. Bʋ yelé bʋná wɛ, ɩsɔɔɔ yele dí yálá dí bɩrɩsɩná dɩtɩ lɔlɔ áláma. Tɛfɛ álámɩná sɔkɔrɛ dúúnia álámɩná kée bɛŋtí álámɩná. Bʋʋ alaminá táa bɛŋtí álámɩná faala bɔɔ, ɔ wɛɛna ɔ lakásɩsɛ sɛɛ ɔɔ yɛyá fɛ ɔ naŋtʋna vú áláñgbɩtʋna, bʋnáa yelé ŋñná sɩ ŋɔɔkáaá ññ bɛŋtí wɛɛna ró dɩ ɔ naŋtʋba. Ɛhɛɛɛɩŋ mɩnɛɛ bʋná wɛɛ dzɛ.